Laahooji ɗin eɗi peerotiri, e woodi ɓurɗi higotireeji, e woodi ndiway ɗi ñakko ma ɗi ngaɗa ka fittugo ɗi gaɗa ka seyoto ɗi njiima e wodi lebletori Trivas.